Collii ɗon wolwa hakkuunde maɓɓee be <hesitation> iri bojji maɓɓee bana gimi, ɓe ɗon mari bojji fere fere ananan haladde kanjum woni no ɓe wolwata anan hakkuunde mabbe.